Unam emi Ami nkudde okponde Akon ke efuri efuri arimbud emi ekere mkporo. Mkporo ọkọwọrọ mi usen kied ke ebi nnyin emi usen oro ata adiwak owu ama aka adiri ama edi usen emi ata adiwak owu akade adiri edi usen iko Abasi mm'owu ema adaña ema ibad owu emi okonyuñ oduk k'ufọk emen ikañ emen emen efid emen emen ekpeti emen nnyin ibine e ibine e efehe ọduk esid ebi ekefehe oduk esid ebi mbin ekekamade ikañ ekped mmo ema etip ekpetetip mmowu ekesim ata esid ikọd ko mbin oro ọnyuñde edi amamia nkanika inañ mbubreyi mmo ama ọnyañ edi edjsim eketudi edifin eno nnyoñ naña edide ikiyọhọ isua eta owu edi ebi nnyin emi edidọhọ ke emo ikiduk unam oro idi unam efen emi mfiakde ndikud okponde akan ekere ukañ edip okyon akan enañ ukañ edip oro okpon akan enañ. Enyene naña ewidde e mi owu ten mkparawa duk ikemeke imen e iwọrọ idi ana emen e ke meto. emen e ke akamba mkpo isañ emi okponde ana ọyañ aka akada mm'oeu emi osoñide idem ikemede idibere e is in ke akamba mkpo isañ Oro imen idi nduk nsie Oro self nduk nsiere Oro nko emi ekemede ndikpehe nsi usibe nduk nsie Oro usi, siak nduk nsie okpon akana nduk enañ saik unuk nsie nko esikama enam mkpo mike isọñ edik enyene mmk mkpo esikamede nduk nsie oro enam usibe nduk nsie usi akamba ọkuk, ọyọhọ ikaba edi oro ani nko kuddi akamba unam unam oro ndo iduñke mi ke edid, ọduñ ke mbad, idem nsie etie obubid obubid ọdọñọ mme brown